Ин шахсият шахсе аст, ки дар зери чеҳраи ором ва боэътимод зиндагӣ мекунад. Ӯ сирри вазнинеро пинҳон дорад, ки агар ошкор шавад, обрӯ ва эътибори ӯро вайрон мекунад. Барои пинҳон кардани ин сирр, вай бо эҳтиёт амал мекунад, бо одамон маҳдуд робита мекунад ва ҳаргуна шубҳаҳоро бо ҳушёрӣ бартараф месозад.